jənniye tsau nən kurmən durrəgə kanən nuwa swer rəgə dang dang a gwa ləgawi a lee kə ka mwiyamən rəge bo bukka mwamər tetang a jənnin yənkə ka mwinyamən gwa chii merə fənəyən kə kənən kusə tsau ka nuwa swer a kan kin jəra nəbbəgram n'buu bwe kə kuuma ka n'nanga rə nyan ka nənga kə kən stawu tsafəgu, bukkə n'bubwenkə betəmmən mwemən nən tsau. bo tsaw ka nən nuwa swer rə mən kurmən dur jəra nəbbəg mənən jərre bərə yənk2wiyə na kwiwi a jəre rəgə dən chichi kə kən kurnən dur n'gun. jərra nəbbagram mən nuwa fani nən tsawi kamənni chəmən stawu kə kən kurmən dur rəgtemən nyafu merə yər bo kanən nuwa swer rəg nən mwiyamən kəbtani me ni a duu kəbtani nyangsang giigal me bə nurə nyagu dan nama siyʊ me bə nurə nyagu nən nuwa swer rə tsaw nən nwiya mən kəbtani rəge boo tsau nəbbə kəsə duttəm nyərə wutəm ka nuwa swer rə tsaw kə kən mwiyamən dur rəge gwa chii bən mwemənkə kən mwamən, boo tsaw ka nuwa kən nuwa jiwu bən swee mo nuwa tsau rəgə mebən yəm jin num tsau rəgə mənə fini tangu kawu mwam a nəni mwam. bərəkə taggi fini ta sawu ka nən nuwa rəgə kautən kute rəga nəb kuta ləmən jəra nəbbəgram rii wurə ka kau kute mən kau nən tsau fəgu yuwe kəʊ kən bungnga nən bwirəge ka nəngnga kən kuta wultə rəge ka nuwe fini rəga yai kəngər boo tsauni kanən nuwa swer rəga labwa dang dang karə jənni banghanjim mwiyaməne gana labwa bə nuwa fini nən tsau gana labwa kə kantəttə mi yingtəwuu ka nuwa fini rə tsaw a gai a kai ya muri kan nuwa fini rə sau bərəkə karə yaggi jənni bən chii bən mwemən mwe n'nuwa fini nən tsau. swer dang gən ka dang dang təm lagu. na bən suwe swerdangən ba də kə kwanam tən lagu məni lagu kəggan kin kə nən swer wan n'dang rə saw bərəkə tsau ka nən nəngnga swer rəgə dang dang me mwe jən jərə dang dang me mwe jən jərə rə tsau ba tsau bə nuwa swer ajii we bən jauuu tsau bo bər nuwa kən mwuya mən kəbtaw n'kurmən dur rəgəkə me mən chərgage bo